Linnuk lindas niimuudu, et timä moodor toukas tedä edesi. Kas reaktiivmoodor vai sis propelleriq. Ja täl ummaq siivaq, nuuq kandvaq tedä õhuh. Ja hand, minka saa tedä juhtiq.